أفظل طبعا إني أكون جادرة إني أعالج أي مريظ ،لان هذا بيمنحني الفرصة إني أساعد الناس وإنقاذا لأرواحهم ،الصحة شيء أساسي في حياة أي انسان ،وعلاج الأمراظ يمكن يغير حياة كثير ،التحكم ف عقول الآخرين مو بذاك الأهمية ،ممكن يكون معقد ومثير للجدل لكن الشفاء من المرظ ما في شيء أهم منه هو شي ينقذ ويعزز الحياة.